Ny toetry sokaky ndray volañintsikae! Ny tena mampiavaky sokaky da izy milamindamy, da miadam-pihetsiky. Da manahaky zay koa fidoboky fony, da izy lava velo mihôtsy biby jiaby. Maharitsy amanjato-njato taona maro.